دا یوه اخلاقي، صحي او چاپېریالي پوښتنه ده. ځینې خلک د بدن اړتیا لپاره غوښه خوري. نور بیا د حیواناتو د حقونو له امله له غوښې تېرېږي. غوښه پروټین او اوسپنه لري، خو زیان هم لرلی سي. زیاته غوښه د زړه او وزن ستونزې زېږوي. د حیواناتو روزنه چاپېریال ته زیان رسوي. ځینې خلک نباتي خواړه غوره ګڼي؛ خو که غوښه په اعتدال او اخلاقي توګه وخوړل شي، پروا نه کوي.